Thlauti na hi tsu utun lai kovela hen kan thlau na saa. Thlau thlau thura ni apa ti an kan ne na oma kan thlau thlau thura ni. Abi igin kan nu liapa tepo kan bula oma kan ne na oma. Men tran pui reng dauna ni apa kan thlau thura eng ma om lo thura ni. Kan tsu ng kua ke ngi men tran pui na saa. An du danin kan nom tsua eng ma kovehe kovela hen thlau thura eng ma om lo ni. Kavan he kovela hen kan om dan hi zidang lam thura ni apa thlau na kan ne hi tsu tsa lo atra bok lo ni. Kavan ti thura hi ti tsa tangin kan tingin kan lekha zil na konga hen tsa thlau kan zir thua thlau na nila thura ni apa. Mi tsua lo ta tsua eng tang ma se pohe pa ti an kan ne na oma rang tsua eng oma rang boka kavan kan thlau thlau thura ni. He dun lai kovela hen mi tsua hoi tsua. An tsu nga hen mi tsua lo vawa ang om hi ang thlau na saa kavan. Pa ti an ni boka kan ne na om ti kan thlau thura ni apa kan om da ni boka dang lam thura ni. I lo tsua eng kan thlau na hi atra thlau ni.